Een, guluh-chuh:-a 'we-a :kwlaa 'sororn' 'yor :mm' 'do :wor :yusu' 'meh-dih :a kplen zon+-a dhih, :yee' 'we-eh :dao' eh no gban 'i :ne :we-eh eh-: :korn dhih or :korn 'on 'ton, or 'wluh :a :ne-' kplen zon+-a dhih 'meh, <hesitation> :yee' :ka :a mu no 'de :a 'ye 'nor 'kmo bo :ne :eh, :yee' :ka or 'duo: or 'jeh-a ti-' or 'de or :baa' on 'wluh or, 'de or 'meh :a 'kplen-a-dhih' eh-: :korn dhih zorn :we-eh :daa eh :korn 'on 'ton. :yee' dhlen-chuh'-a we-a :kwlaa 'sororn' 'yor :meheh'lo: me-: 'on 'wluh-dih-' zorn :we-eh :dao' nyorsoa :no-dih-a or po-dih-a 'on dha 'bluhba ken-', or no 'an-a' 'mona: :we-eh:, eh-: :korn dhih :mor or 'nyni 'o :yee' 'mona:-a no 'on, eh-: :korn dhih <hesitation> :en :me :en :korn kpor+ :ne-a 'sororn' 'de en 'mona:-a no 'on